Pues muoh naig ngi ka laig mu ni zhai náh joh noh náh-náh aig fu chaig ko müh muoh oh kó cuain ngo gain ná koh záh yía noh fu laih cóh mü joh oh no pai gi náh joh chi naí li shía có-có laig ni éh oh muo buoh ain müh ain joh no laih oh gá coí do náh jóh jain la nai feí gi muo shía ngi éh muoh muoh shía ngo. Zah muoh naih main náh müh shiu jo muo éh oh cháh na fu muoh náh joh, jha-jha oih náh joh-joh gi noh cuestión de segundo reacciono joh oih ná jo oh noh ja muo laig ba nai coi náh jóh laih la joh tse nain ngo oh laig cóh dó ñi éh laih ohchá ñi tsi caum tsi muoh tsi noh zaig laih ngo óh jo áh-já oh ngui náh áh já la oh gui chái noh tsi íh laig muo chái noh báh li ngui tsáh báh-báh cuóh éh calle bá ja aiu cuo ká naih jéh noh <hesitation> no pierdas la mirada áh-áh hacia-hacia el pues por que náh noh bá ja óhh tsi se muo tsaí cau tá aum có-có laig có main nguin có joh la noh láh noh có laig zóh oh láh jo muo naih cau chái chía muo ni cau chái chía có zóh la noh lau taig madre jo noh jo gi pues aih müh joh náh buh noh joh noh jo loi vacunado joh chá muo jho náh joh jho chái fuo lai chaí lai infección ña li cau. Bai joh al momento nah shí coh nih zote náh shii có müh cuaí joh ná shí jo náh shíe noh agua oxigenada para noh desinfectar áh jo na shie alcohol náh shiéh bá jo- bá jo taig mü sein báh sein gi. Taig saiun cha li sein joh náh cuó chá ti müh ku raum joh ná yieh ni muo cau cha noh desinfectar ba na-bá na loi ih do la chai óhh bu no jo loig vacunado áh jo laig chái có chaí <hesitation> jó la oh gi tsái có müh joh la jo gi tsai co ka aig gi zái búh áh jáh la ba je noh peh ih-ih-ih noh yiu ti muh ka noh ká noh gi baíh ká goig oh íh-íh óho aí bá no shia li cá aig es mortal pues jaum muo tsá ba no joh, oh já lai muhh tsá fu joh baih jo noh náh óho tsá cuidado laig báh shia zaih tsá caum lí ná kuh taíh ni loh ku láh íh óho zai bu dó chái cha fuo noh kó ih óho aig lai na-na oh ngui tsa ko taum, ko taum éh tó cha tsá éh muo tsá tsi ze muo íh óho loi óho fuo neih pero son mortales. Je ih-ih buh noh áh la fuo la doh chái cha fuo ko ih jo no bá muo ngi tsá éh muóh lau li sein chiu bá miu tsá la bá tó tsá lo nain tai lau tai uin chiu tsáh jo-jo zoh y ma ih óho la aih tsai uin chiu tsá. Joh la oh gi bá ain kih, ain-ain tsi ze muo ain ih buh no muoh ni ga oih muo ngo eí yiu chí náh fu éh fu bu tó no edad de ocho años gi jho li jai tó kuh nih zóh chái uin chiu joh yai ti cai chiu oh yaih naih piquete cuoo náh joh gai npa ngi tai oh ko yiu chí jo la có paso ngi tsáh joh zon noh ngi tsái müh tsáh joh muo ja laig chia muoh ga lai bloquear tsai corazon chá tsá joh jaum muo tsá. Eh náh yiá joh shiu jo jaum muoh jaih ain cha zoh noh cuái náh joh oh laig ngi jih loi nah puo tsá nah joh ain oh aim muoh tsai li baí ma mhuo laig chiu gjau se muo jih aíh noh jáh záh mü óho. Jho lo baño maria tó-tó puo caum nueve yá puo caum ni gá to nih jaig al rojo vivo ain joh, joh puo caum joh <noise> já tó chai noh chai áh tina áh ziih tsá lo choin joh laig ni muh jo naih la joh muo tai-tai pero antes joh-joh jauh múh ain la mú muo có vaso la noh, noh cóh chaih yaíh múh ain la mui gau joh oh laig gi oh laih oh ni chía, chía oh jo oh jain já lah veneno chá ih jo do gain jo noh oh tsi loh cha fuo óho muo ni jéh programa discovery yieh chai televisión joh-joh. Zain jain ih tsá ih-ih cuain ja lei óho naum íh choi la jo ih-ih cuain ja lei joh naum loih ja lei, ja lei müh ja lei ja lah eih múh ja leih aih müh joh ain bu jain yiá nah ji loh la jain muh joh ain, jo-jo éh fuo ai báh rain la noh ko shiu jo laih siu tsá cha jain pero laig laig veneno cha do ain ba ain mu joh oh fuo rain aí cu cheu kai li rain jain buh tsi ka lai cóh co bá laih ba-ba lai jo jáh máh tocar chu ain jo lai cuo ih do lai ti mu oh yiei áh noh ain áh veneno joh puo cha tsáh áh cau ih doh có óh oh ih buh do áh jah oh joh nain aig muo ih íh jo do náh shiu jo jaum muoh. Joh laig muoh ja tó puo caum ni jaig jo-jo oh gi ko múh oh cháh oh chíah oh cha muh já lah aih oh main tó jo-jo noh jo oh ni tó chai áh-áh chai ñi tina ñi tina do laig ni muh chun joh muo taig chiu puo caum joh gi ga laih áih chía có la laih chíah báh la laig báh chí shiu ih tai ih taih noh puo caum ih ja uh oih có jo jain na naih muoh zaih áh li chin ná áh ni tina joh ain na yieh uh chiá yieh uh chía cha fuo jain tsi chi-chi muo taih nuevo puo caum joh oh gia la laih chih jo ta gi oh gi zhai na zhai sóh ni muoh óh éh có muoh záh yiá joh zóh ni muoh. Do oh go ga pai nah muo nshiu pe la joh oh cuo bah buoh chi ain ca pai tsei-tsei mju náh, mju náh oh ji buo-buo já láh veneno muoh jáh buoh có uh chia gau mju oh, gau mju ain la mui yaí gau joh á la joh ga lain náh joh gi gá laig fuo perdi noh joh laig fuo gih. Joh-joh oh gi taig wi tsaí nain aim muoh tsái umu áhh ja áh loig zaí buh áh ja joh noh la joh laig cóh. Ih sein ta caum, taum aig ta kaum sein tá kaum láh có tá kaum taíh jo-jo naih aig muo ta kaum noh laig tá kaum noh láh do naih oig nah ni cuain já oih náh có já ain náh có noh duelas náh jo-jo tain náh uh naih cuo. Ko muo laig-laig ga aig oh yoih chá fuo doh aig, aig joh noh yiá joh pero bai pai tsaí muh oih náh joh ni ngo hablo de hace como quince años áh ja joh gá la buoh, ga la buo shiu cuo ga la buo shiu saig medio ka la bah muo shiu pe maig dio ká éh muo oh éh ngo cha tai muh oh éh ngo áh jah oh jo la oh ga ein pe loig pe se muo ih-ih, ih tsáh ih muih cha fuo joh tsi ngo ih joh aig joh buo noh- buo noh mui naum chá fuo áh já aih yia joh tain oh gih. Ih tsá fuo, ih tsáh no lai cuo tsá, laig lai muog tsáh laih puo tsáh pe joh laig joh báh éh-éh laig puo tsá tsáh si noh áh veneno do ág tsá oh tsá oh-tsá oh chai noh vena cháh tsáh ñi taig tsáh joh, áh jo áh noh ai máh chía lai bloquear taíh aih naig tái noh corazoin cha tsáh áh ja baih joh noh chaig laih có ih óho la noh laig na-na có taum ngoh báh éh tó muoh tsáh éh áh jág joh laí báh joh chái tsai tsáh áh ja la joh bán ain shieí fu máh oh, éh áh nah noh chía jéh do áh náh. Náh fúo joh co taum báh shía tain buh bá noh ain tsi shía tain müh tsi shia tain ah ja.